Toɓe andinima hunde fere ayiɗe a joga Ta'a yejjita sai adursaɗun ha ngadima boo avindaɗun ha ɗarewol bo adinga jangugoɗun kullun ngam Ta'a yejjita.